Pues al perro por que iná, kachinti datiunñatí kundo xhi ihó onreti ní kaxhiti kuanti, nriuti kuti naxhinto na nriatí pero, kaxiti ní tiaxhi tiundó chitiundo despierta uno danani ajam xhitiu tó ní uj. <hesitation>